Ipuere teiko jupi re oyeapo jokua actuación policial predictiva jei supe va erei ko tata ko amopevese yavai ipuere vaera jae gunoi mopeti jupi va jare añetetera jukurei oparaiki va porque mbaeti ko yaikua kirei oparaiki va